پنیر ډېر ډولونه لري، خو زه یی یوازی د موزیلا پنیر پیژنم. موزیلا پنیر نرم او سپین وي، عموماً په پیزا کې کارول کېږي. زه یی خپله هم د پیزا دپاره کاروم. یو بل ډول پنیر د پیزا پنیر په نامه دی چی هغه هم ډیر مشهوره دی. هر پنیر خپل ځانګړی خوند او جوړښت لري، د خوړو مطابق انتخابېږي.